Ehh pano naline nemnono natalik wanda umwi inchigiza ngati nene mlwale nge ntakulonda kuu kulukwi shule ili kusuddi, kusudi kwamba tachi ukwi shule na wanda uwo kwali viboko nka nali chiuna namu ukwi giza ngati nene mlwa levi ntachia ukwi shule